أفظل أعيش حياتي كشاب بالغ لأن مرحلة الشباب تعطيك فرصة تجرب وتتعلم وتحقق أحلامك، بعدين تكون عندك حرية إتخاذ القرارات وإبني- وإبني مستقبلك. أما الطفولة صحيح فيها براءة ولعب لكن ما تقدر تكون مستقل، أو تتحمل مسؤوليات. كأكبر أقدر استمتع بالحياة وأواجه تحدياتها وأتعلم من كل تجربة. الحياة كشخص بالغ تعني النمو والتطور وهذ الشي مهم بالنبسة لي.